Viko nda'a uñaxu ñuxua viko onré nanda ñayungu ñexo inkaxu ñayenguu onré ianxu ñayungu ján nexuu landudi onexu kuenta nan tino'o, nexo nguan injaxu nayunguo nanñen vanrexu, iko no'o vanrexo no'o kuenta ñe'e teinjante ña'a inja tuu ñuu nenui ñein innji ñein vari ñein ikono nayunguu uni komi ichí, chi niyee nata hí nikuu nanda iin ján nikuu jandina chí iho viko hi iin cuchiján iin tukuján iin chún ján ndaiviko ndatakana iin janana hí kuina ñuñei ndui iho viko ján iindukuján, njuan ñuniján njuantukayi ján vee ta ñenui ondonto teyuu ján ndondate yee ve'e kuenta tengo ko'o kuenta ñe'e kuenta ñekon, suegro teñete chí ndonotundate ñe'e taka iin iho ján nikujan nikiye'e. Chinama kaxi mexuu ján veya'a kuanya'á kuan itá kuan ichi kuan takaján nayinguu najun ndañe ñe'e ya'á ján, ñeñijan ñee kuendo ján ñee ajo jan ñee ñuu ñee oregano dakeña ndigo yuchíka chiniñe, ñee kua chiñamaján nikuni yaa ján chí iña'a inyangua na yinguo vee kua iho viko ján iin ñei nikuni yein jan nda'a recibir ña'a yuján, chiniyikoi china kuendata ye'í ta yei vaguna tayeini ichi nguan yaniya kojuta ini ichí, nua nikuan chi yeiján ndi ndichi kunan nantaján, chindute nachiya madrina ndichi yuján ndute nduku ndichi duu chí madrina ndichi yuján dachin ndute ndukuu ñanduján no'o dama'a ñana yuu chitaakaña yuun njuan viko ján ku kuii yita yei, ndayei ndono iho padrino luchii tetava pañito tetava nikuita tedakui ko'o teta yete tayee nananuján nda'a ndayete pachito nuu ndadayujan chí. Nikuita nayungu taye'í, tayeni teñiña yuu tayee njuan nadaka kuenta ndaiján yiko kuenta ichi iho dichichi ñona kuanin ján kotayei ndojón onré juanki yee key vee, kuenta dichi navanján chiyujan yo'o viko kuenta natayeí, njuan ichi kuenta ján tayei njuain kuke'e chún ján ho cuchi tundami tandu novio ján jun kuke yika'a kuken yindo ten yindo njuan, tayete njuani ichi nakuye kundon iho modo ñaxuu ñuxuu ján ohi ndaxuu ye'e yete njuan nduu ndijuan inujuan, yuu chikava tuu yuján chiya'a tuña yuu taka ndo'o ikeno'o ndichi nandaján yatuu ñayuyuye enyuye tavaña nduchi iin yuu yee tava te'é, une ya'a tute nguaña nada nikuján odono ntunuñe muai ndunanda hí muoi ndanii ndana yunguu, chi kunoi ndo'o n <hesitation> ndai nakunoi nindo nakukunoi kujuti ndonjoni tota'a naye'e nayungu kuan kututi na'a ye'e. Ndoji iho ndojo nanaxu ñuxu ña'a, ndono njuan hí tayei ndai ka'a i iin tundi hindaiján, nikuu nikuanda iin já, ni kuu manaitan ján chí venti vee dichi yuján yeindita yei comida nikei naka hí ndavana nayunga nikujan chikuanncomida vee nikuenuu nayingu ján ndichi nandajan nakebo tike comida chinei njuan njuan xhika ndita, njuan xhika koño njuan ni njuan chinanda hí nikuján chiye'í kubuu ko'o nun tunuu familia nanuyi ndichi yuu chinduján kuan kekoi ye'í, yee kuenta ndonda nditonai nifa'a nikuana nuye ndichi nduján chikoi noo mese caja choi xhikoi njuan ko'o ke comida ke, chinjuan no koo xhei nikuku tanintaña yuu nduján nayiko midii nayai nikonina niyuya chí juan hí juan chei ndai ñachi ve'e yaján vee iho ya'á ján taveini kuján iho baile jaka chimeiján yandei nai ondanaka chonaiján takanja ka'a vee. Inani bridi xave'e kuenda ndandavi ni kuanján, ndadayei ala vivora de la mar kachi naijan nduu, utundai ni kuanján kodi chinanda, no iho modo yuxuan chiñuu nai chinuña naxhinguo onre nduku uun na'a nayinguo moxua ñenui naján ndunji ndon nda'í ndon modo vanguna ihó kuan tayei, uniján kuan hí ndayei onajan nduku nii kolo ján, kueninga iko'o induki kolo ján kukutu chikuan taye'í ichí nondei onré ndanda yuxua noño'o kuenta modo ñuxua anda onre nandai nayungu he.